I fanivàna igny moa zany da feno trôbatrôbaky e kelikely amignazy eo. Da i trôbatrôbaky kelikely igny amin'izay mampandeha ny sombiny manify amin'ny lavaky. Izany hoe izay raha kidikidy afaky milatsaky amy trôba kelikely igny ao da milatsaky tao. Fa igny koa da mitazo ny sombiny lehibe amin'ny raha izay tatavanigna aminy eo.